Oire vakia iava siposipopa vuta vaoia, oisio osa va ia vorivori paveira. Vearoa ita eva vakia osia aupavira toupaiveira, vo varataro rutuia. Ovutarovu oaia viapau vearovira vaia vorivori uvere, ari ovutavu oaia vearo vira vaia vorivoriuvere. Eva vakia oa vearopai ovaratavuiava. Viapau oisio aue vira rutu toupaiveira. Iu vakia oisio ragavira toupaiveira, viapau oisio touragaparivere. Eva vakia, viapau oisio, oisio o auevira, kapea vira va oupasia, virikasipau vererutu va oupasia. Riro kovo rutu toupai vare taketakepasia eva vakia. Uvare viapau oisio katai aueragaia, ari riro kovororutu toupaivoi; eakeia, virikasipau vere, kakau kovoro ora eake pirati paupaoro, kaukau kovoro ora oaravu oara viapau vaivaisia oaraia eva karepierivere vakia. Riro raivaro rutuia eva re taraparivere, uva viapau oisio katai raiva, ari riro raivaro rutuia evare, tarapaiveira. arioisio osa tavirae oisio viapau oisio katai raivaia avapapeira, ari oisio toupaiveira osa akokoto. Vo vi kavuvere ra o raivavuia vorevira vorepere vi-iare, eisi toupaiveira eva vakia vokovo aro